<noise> Raha ata malôhaka kaofa hahandro <hesitation> tegna hay hoe ôlo firy na- andrahôgno de manakôry le lanin'ny fianakaviàgna araiky de ma- ale zany magnano izy tsy ampy avy ake manampy hely par rapport amin'izy hoe <hesitation> am'leran'ny mihinagna koa, kôa mihinagna zany am'le aleo aby mihinagna helihely de magnampy par rapport am'raha hoe k- afa tafahotry izy avy eo amin-jay tsy ampy de izy avy eo tsy lany de ariagna foagna.